Sɛla zuo n sɔi ti bugelegɔ diisi ligeri zom de la, bugelegɔ ligeri ba'a zo'e me ti fu san yeti fu bisɛ ba kɔ dikɛdia la wa'ana gee ka basɛ ti dia la ligeri zo'e gee loose naana ba kan nyaŋɛ yɔ bugelegɔ ligeri sanɛ gee mi nyaŋɛ dikɛ lagehu biŋɛ ti yuunɛ san ta le kaa ti ba dikɛ kɔ n sɔi ti bugelegɔ duma san kɔ ba dia, ba ligeri la ni bo la saazuo la wan I se'em ti ba nyaŋɛ yese na ba bugelegɔ ligeri gee nyaŋɛ sɛla fii mi nyaŋɛ bisɛ bamiŋa gee gee sɛla fii biŋɛ la wan iŋɛ se'em ti kɔa saŋa san ta paɛ ba dikɛ kɔ.